Ñanu tumenamen ujun, un ko paciencia namen ka'a nayen kuiñen, yemin enken ko'ó, paciencia ngue ku logrado name nayinko ñe'e ñeanka nayina yome'e, tedió inchan ñan koo paciencia nangue kuu nayen nadeen.